Manenty fampisehoa. Ny fampisehoa izañy da miala voly vatañao, fonao, ny sainao àby lasa mahay matanjaky izañy an-teña rehefa vita ny fampisehoa; fa amy fanatanjahateña iñy da mbola mitseky avao ny ain-teña amy <hesitation> fa no - no ekipa teio izañy resy da mitseky ny ain-teña da aleoko avao manenty fampisehoa.